Rab bi ma gën a ragal segg la. Segg moom laa gën a ragal paska soo ko rombee moom, benn mofemen boo def rekk day foog ni moom ci yaw nga jëm paska daf lay bàyyi xel, te moom daf lay attak su boobaa. Boob laa gën a ragal. Benn mofemen boo def rekk daf lay attak. Sooy dox doo gestu, sa loxo du jóg. Ni nga mel di dem rekk noon ngay mel. Man boob laa gën a ragal.